Arvî di coverci se usa un arviscatole se o covercio o l'é de metallo, sedonque se peu usâ unna tesoia, se o covercio o l'é de carton. À tutti i mòddi se deve usâ un pö de fòrsa pe fâ intrâ a ponta de l'arviscatoe e sponciâ in avanti opure, co-e tesoie se deuvia pe taggiâ unna riga e arvî de conseguensa. Conseggio de mettise i guanti pe no fâse do mâ o taggiâse.